Fomba ifandraisan'ny samy alika <hesitation> matetika ny alika rehefa mifankahita dia <hesitation> miaraka mihaza ,mifampifofofofona de tsy <noise> mpinamana lo zareo amin'ny voalo fa <noise> <hesitation> rehefa miaraka mitady sakafo ah, eny zareo de <hesitation> mifandray ho azy, de iny fiarahana iny no lasa ifandraisany de mifankafatatra daholo zareo ,tsy otran'ny olona.